Qushlarni muloqot qilish turlariga vokalizatsiya, tana orqali muloqot qilish, ko'rish orqali va hid orqali va teginish orqali muloqot qilishlar kiradi. Bunda vokalizatsiya orqali qushlar boshqa qushlarga habar yetkazishda bir biriga qo'shiqlar aytish va chaqirish orqali o'zlarini nima niyatda ekanliklarini yetkazishadi va teginish orqali ham ular bir biriga habar yetkazib habar yetkaza olishadi.